Küüdsetangiq ummaq küüdsi lõikamisõs. Ummi küüdsi piät regulaarsõlt <hesitation> kaema ja näide iist hoolitsõma, selle et muido näq kasusõq pikäs ja saq nakkat tõisi kriimustama.